Fomba fiasana klaksona ana bisikeleta ndreka ohatra hoe aminà tany fimpitan'olona anao ana de ampanenonao izy poserina izy na hesikesehina, de fantatr'olona iny hoe misy an handalo bisikileta de sy mipita zareo, na koa ohatra hoe madeha tournant an de afaka hampanenonao koa izy an hoe: afantaranao misy raha avy avy aloha akany sa tsisy, afantaranao mivily.